Bueno este ya´a ja ka jinii, kajini ku kisi nu´u vina ni kee tuu xee sarten, casuela <hesitation> in yukani ku ja ntaka sarten iyo tu yua te ntatako, kisi chi, ka ku ki kacho´o ntucha cacheo, kasain, minte mino, suin kasada ntu ja kasan arinti, kasa, ntivi kasa´a kamastu’uva, ka sa´a sopa yua kua kasa´a tiñu taka sarten, taka kisi ñu´u.